कुक्कुर क्या करदु कुक्कुर प्रेम दिखांदू चू चाट चाटी ते जब यूँ कु मालिक औन्दु ना चाट चाटी ते दिखौन्दु अपणो प्यार